באלניסבה ליאה אנאיה זיארה ללמאריח לי, בדעה ימים ו ריהלה תיכון כתסתעכר עאם, מנדנש מנבגיש נמש’, <hesitation> חית א ראדי תסתעכר בזאף דיאל לוקת, ו כאין מ’ח’אתר סחיה תמא, <hesitation> כאן אשעאע ו מאכאיןש ג’דביה, ו כתכון בעיד עלא אלעאילה האד אלשי לי מكنפדלש נבגי נ.